<noise> jaji ku bangsana lokiq fanontongi anaktaq ku televisi de ajjaq fas- ajjaq surui mariyolo laddeq suru kaddi monri laddeq nappa siaranna ajjaq iye majaq-majaq e ifitangngi <noise> iyena bawang magello-gello e nappa ajaq ku bangsa te- ifodangngi ajjaq matan- matanre laddeq saddattaq abbiccuren- abbiccurenni bawang ceddeq nappa anaktaq <noise> fodangngi ajjaq makkeda iye makajaq e ajaq bawang nita suruni bawang magello-gello e